Nuk të ndihesha rehat duke ngrënë mish sintetik, pse preferoj ushqime natyrale dhe më pak të përpunuara. Trëmbem ka efektet e mundshme afatgjata në shëndet, të cilat mund të mos jenë edhé plotësisht të kuptuara.